Inten chen in jo'mij insutintej <hesitation> tak Yucatán, <hesitation> Copan, Honduras <hesitation> wa'ye' tenosique, Mexico chen chen ka'p'eel noj jajiloo' jo'mij insutintej ma' yan inb'el ti ma' patal inb'el ti ulaak' noj kajiloo' wa kinwa'lik tik wa'ye' ti kilu'umil wa'ye' kink'a'ool ta' tulakal patil patal inwa'lik kink'a'ool ta' tulakal kilu'umil.